عندك <hesitation> صفر. صفر، خمستين، اربعة اربعة، ستة، صفر، اثنين، ثلاثة، اربعة، عندك صفر، خمسة، واحد، تسعة، سبعة، اثنين، تسعة، سبعة، واحد.